fishio yo le ife mndu mama mama we trema tengaa we tunya umbeke ukatunya ho nsha kwafo fo ukeliaau, ukamemelia le fishie fyeesha kakuveshilau saa ilinga fikasha fika dong'ua dong dong kumbe ife weeshi wamaa umbeke, kumbe hala shi wasaara ho umbeke fikasha fikeera fikitri fiombi fikeera na mara fyeeukikya nafyo fiikeenda hata baraseni kwafo fye tosha handu fikasuka, fikasukaa fikeenda fikajenga mmba fikaa kaaafo na ukalolya fishe fimejenga mmba kwafo ni baraka fyakujengia mali. Femndu utreeshi we fitishira lakini mmndu uishi we manaya fitishira fo mpaka fiukye feni na fiingi fyeukya fika saakwa mtri ulikaribu na nsha kolya ni uuwa fyo keenda fika ning'inia ho fikooka maraaa vesholwa undushwa fikatra mlango uluuatri, fika kaa fo ndani na mayai fo vyekola ndo fshiofo ni fshiyo fyetretre kasi yoyo na matreye eengi fo dooka yo neshiira tiki yakarunduka kane jenga mammba handu kwetre matri lakini kshiyo chetre akili kuliko fyoose eeh huyu ndege ni mzuri sana.